كانت اني ما اخلط مشاعري في الشغل، ان الشغل ما يبيله مشاعر وجذي لا لازم اكون صارمة افصل ما بين مشاعري وشغلي وبعد انه هاي شي وايد فادني وصرت فعلا اطبقه وارتحت عقب ما سويته شي مريح وايد مريح